Alura s'ël paviment no perché se no dopu a m'va 'na grü për tireme sü, sël sofà menu che menu a volte perché a sun trop morbid, prufundu e a m'ven mal dë schin-a, al e mei sü üna cadrega ën po rigida perché parei staghe ën 'na puzisiun pi cureta